زرت المدينة القديمة في تونس. المكان كان مليان تاريخ وثقافة، والجدران تحكي قصص عتيقة. استمتعت بالمشي بين الأزقة الضيقة، والأكل التقليدي كان لذيذ. الأجواء كانت رائعة، وحسيت بالفخر ببلادي.